Ja nu kuniyo jaa ja ku esté nu in kɨtɨ jitain iniyo te va va'aga kuni ja kiínyo in lusu in ina nu ma, kɨtɨ un chɨ nu nuún nuún te nu kuatinyóti chi kua'anyo jɨnti xi kótoti yoó te suni in kuú nu, nu kɨtɨ un jitainga inɨo te nu tú jitain inɨo kɨtɨ un, te nu kuni ja in takaá nuú io ve'éyo suni nu este ɨó tɨñɨ, te kuni ja katinyo in vilu, kɨtɨ un te kuatiunyoti nu ma naasantóti te nu nu tu nu tiñi ɨó ve'éyo te jiniñuyo in ina te kɨtɨ un kua ja ku. ntukuyoti te kuatiunyoti.